Järepidevüs om väega tähtsä, selle, et ku sul omgi määnegi takistus iih, <hesitation> sa ei saaq säält üle, sa ei mõistaq edesi minnäq, sis <hesitation> kõrduvalt vahtsõst pruuvminõ omgi tuu viis, kuis oppiq ja lõpus tuust takistusõst üle saiaq.